طريجة <hesitation> عمل الآيس كريم في البيت، أجيب فواكه، ممكن فراولة، ممكن مانجو، الفواكه المفظلة وأجمدها بالفريزر، بعدين أحطها بالعصارة، وأجيب كريمة وملعجة عسل أو ملعجة سكر أو حليب محلى وأحطهم وأعصرهم <hesitation> خلاص وتصير بهذي الطريجة آيس كريم صحي في البيت.